لو عندي قدره أن انا اتكلم مع نفسي في الماضي أو المستقبل انا بصراحه كنت هتكلم مع نفسي في الماضي ااا علشان ااا اقول لنفسي حاجات كتيره اوي ممكن ندمت عليها لما كبرت في الحاضر ف كنت اتمني ان انا أتكلم نفسي في الماضي لاكن في المستقبل انا لسا معرفش المستقبل في ايه او مخبيلنا ايه